Miankina am'legioma tsirairay indray ny azo hitahirizana azy alohan'ny ihinanana azy. Misy legioma roa andro na telo andro de efa tsy azonao hohanina intsony satria efa lasa lay tsiro maha-legioma azy iny fa misy izy mbola azonao hohanina ao aorianan'ny telo andro raha mbola mipetraka lay singa maha-legioma azy iny. Ohatra ohatran'ny karaoty mbola azonao hohanina satria mbola mijanona lay maha-karaoty anazy fa ny anana leg- ny anana tsy azonao hohanina raha vao ao arianan'ny telo andro satria mivadika mavomavo be.